भारत मया सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है क्युंकि यहाँ मैदान पर खेलो जाने वालोन खेल है। जायी मा भावनाओं का रूलर कोस्टर है एमा जीत हार और उम्मीद की कहानी होत है। क्रिकेट दलों और आत्माओं को जोड़ने वाला एक अनूठा तरीकों वाला खेल है जयिमा बैट और बल्ले का उपयोग होता है।